أختار إني أكون أقظي حياتي كلها شاب بالغ <hesitation> يأمن لي استقلالية جدًا مهمة، <hesitation> يأمن لي تجارب غنية، مثل مرحلة البلوغ -تو- توفر فرص تجربة رائعة للحياة، ممكن يكون النمو الشخصي كمان دافع جد قوي إني أعيش حياتي بشكل بالغ كشاب، وإني أساهم بالمجتمع، وأكون مفيد جدًا له.